Ël frappé a s'prepara cun, natüralment cun la früta che völe, pöle büté cualuncue tipo dë früta <hesitation> frullatore sempre cun stu mutur cun le lame e pöi t'la faze frülé, pöle pöi anche giuntieie ël lait se völe o coze diverse bo